Conas vagancias de branu, vesital varius sitius, resolgal i tomal el sol. Enque tamién sonin un pobrema gordu p'angunus sitius andi'l visiteu s'a tornau nun pobrema seriosu, con tolos turistas dun lau pa otru de visiteu i tola recholá dellus de golpi i porrazu retupiendu puebrus chiqueninus aondi alas vezis s'ajuntan un güen tiestau dellus.